أجازتي المفضلة هي عيد الفطر، أستمتع بالإحتفال فيها لإنها تجمع العائلة والأصدقاء، وفيها جو من الفرح والأحتفالات، حب الأجواء اللي تكون مليئة بالضحك والطعام والحلويات، وكمان التبادل بالهدايا والتهاني، تكون فرصة رائعة للإستمتاع بالوقت مع الأهل بعد شهر رمضان المبارك صراحة أحب عيد الفطر كثير.